مرة من المرات هبت عاصفة كبيرة برشا عالبح، ياخي فما سفينة غامضة <hesitation> هزها الهوا رميها على الشط، هاكا السفينة هاذيكا <hesitation> كان العلم يرفرف فيها ما تسمع فيها حاسة العباد ما فيهاش حتى واحد وكانو العباد خايفين انو هما يقدمو يشوفوها.